شوف أكثر حاجه تعجبني في الأشخاص لخرين في الناس لخرين تعجبني النيه أن الإنسان كيعود نيه وناس ملاح، ويعود عاقل يعود يحشم اخويا وعود متربي و <hesitation> يعود إنسان فحل وخاطيه تفكياس وما يقطعش الناس تلقاه مثقف إنسان مثقف وخاصة يعود يصلي ويصوم ويصدق ويزكي والشهادتين هادو أكل الحوايج مهمه بالنسبة لي.